ها كي نجي نطيب كاش ما قاطو كاش ما كعكة كاش ما مسكتشو هاك نديرلها ندير الخميرة وندير <hesitation> الفرينة ونعجنهم شوية ومن بعد نخليها تخمر وندير لها بيضات يعدو بيضات زينين بعد بشوية بشوية نحطها أيا تريقل المليح وانا نحط في النار نحطها في الفور. من بعد تخرج من الفور وندير لها شوية حلويات شويش الكولا شوية كذا، أيا من بعد ندزها لقاشي تاكلها.